lilla sagale an lilla nyano feda aminen lilla enjoy sagalen sunii biryania. duubi biryanineni an lilla irr gammadaa woanin nyaad fon qabdi viazi qabdi kashin himbooga gudio qabdi duub lilla woanin nyaadet lilla ira gammadaa duub sagalen lamesaneni mandazifaa yani chaifa chapatifa woan wot nyaadet lilla anin feedaa.